Eey, gertooɗe ina mbaawi annditde joomun en. Aɗi golla yiɗde majji e joomun. So ɗi njiyi jom majji, ɗe ngona e herde. Ɗi ndoga, ɗi ngara ɗi ɓallo sere sere joomun.